<hesitation> beledila beledi shafari taban orgon indolakin duniaga bandarka namunoga, beledila, werweadan nafar kemsonga tigoja, dakiega igintan dakie batarkesu, gasir wareega igosa gasir waree batarkesu, nutelhabilka igosa nutelhabilka batarkesu, turtureega igosa werweaka turecha mirkesu.